Injé funagoom fara anniversaire room éni futiiŋ béjoow éŋésul babu bucaŋéén sin musilay mara bo néliw musilay mara yo niŋaar iséén bugara yang oli miin gusiil imbi éwato yara garsee gupaloom gujool gurandénoom miin iréri funagoom gufaak nubang miin ucoho.